Emnama u ɓa ya’msə si koo a pərtərawa ɓə kwaksa fiding huũlud rab ə ndə humu, raten a tim túù teno takaduru yin sikas pərtəra kurin hana gwalgene yin pikaa pərtəra emnama dem un sikəsə a pərtəra wa pə ɓaasə ba sikisə a pərtərs bə tom orts pərtəra ɓa ɓaats ɓən mon mei ɓaata-ɓaata ɓəm mon mei ɓaata-ɓaata em na ɓa a ɓosoto bənpiɗ bə bə kəuwə hana a haa wo ba haasə puttǎǎdiwawa yi haan ma senta mei emnama kə bə se ɓaats ɓoso ɓaats emnaba pə bas hən kuma a fom ɓongto hana ngən wərwər ma núwá maa emnama ɓən tod ɓaatə ale ɓaats ɓaa h’ro ə ndə mbəseyaa ɓaata ɓa, ə ndə siyo bə kwasə baats peler ɓən pidsə ɓə tom orts a pərtərs bə sək bə kər mbəseyaa ɓosa a pərtəra mei ɓaata ɓaats emnaba ɓən toɗ ɓə hams sǎǎnse ma peler ɓən sika pər tərs ngə haɗ wər saã ko yin siki a kaa kawai ra lallai bən siki a pərtəra bəkər drtsmse bə kwasə ɓa fiding ngaa nə kěěsəwa domin ɓaa tsom bəən mon mei ɓan toɗ bə a pərtəra bən se ɓaatə ɓən ən ɓaatə a fom mbəseyaa ɓaata ba. Bə kwaksa hana keẽ nə kauwa ɓə pusapu kwaksa ɓaa ɓan tomsə sikoo a pərtəra bən kər mbəseyaa ɓən tom kome a pər təra mei ə ndə ɓən nga a kaa ɓəsəwa, ɓaata kən mee ɓə sikas kaa ən tom ɓə wəra ra amma a pərtər handan tikra kə ngə wər auna me yin siki bəsa karkar pərtəsəra weda mai kadsən ə ndə kaah hana bi bən kaã bə wər dekdek bə ksa putu yín kaã yi wər dekdek yín too yi se meí kanga kaa ibs kən u yín senggəsə wər hans ɓiss ki yaa pəɗ ma natꞌisi yi pəə yo tics bukra ira mei kangsə hanɗa kaan mee koyi kər kwêêle ta kəmwa, ɓə kwaksa ɓə hene hana u nən seẽ seẽn sêě durwa ma ɓə dem nga alautiya, ɓə dem nga alatiya ɓən sikas pərtəra bən kər ortsbosa uku ko kən irin gargəta kaa yar me agwagwa ba ma bən ei kaa pər təra bən fee kəv orta botswa apərtəra mei pərtəra fad ɓə toon kwang bəm kər ortsbots u keẽsə mee kolor suwa yin tom or it pərtəra mee ɓaats emnama bə yawas oro hana kaa ra hans ngase təne ma yau nga senggo a kaara yín fom orts ita a pərtərs mee ɓaats emnama bə yawa wərou a kas ra hana a ngase təne yan nga wəroo a kaa ra mee yi name namots kwang ndə rənbs yín siki orts its apərtəra yi mon yi ma nûwâ ɓengnang ɓaats n mbaa sa mee ɓə wərsə a kaa ɓən pədsə ɓaa seẽ goksok mee namo nawo bə kwasə yi sike bəa pər təra. Yín siki sə yó tom orta ꞌits ɓa mee n kaa ɗoora ma’asə pín pə bə ki yi yag kaã yí tom ba semra ɓaata ɓaats bíss ɓən wərsə yi namo namo to kwang mei kem kəi pídas taltc ɓaats ɓən ko baa seẽ goksok meeka hí nǔwǎ meí yi namo namoto kwang ɓaats ɓən pídas pərtərs ɓoɓosa tə maaso mee kaah yina kusutu ko kuma kwangto keẽna sanglasa rebəd a kwangto tənewǎ mi, ɓaats-ɓaats ɓən mon síyo meeɓə sikaa kaa ɓə tom orts bots ɓən mon tene kokuma ete kaa toɗo a kang mbəseyaa biss pən siyo ɓaats ɓən siki saa pərtərawa mee maꞌa’n ete ete yi sikas pərtəra ra yi kaã yaa fodda ama díng siiyo təne yi le ra yii pídaa pərtəra nga hana yi pamna irin keẽnonays` hana yi panma írin aunamenays yín toɗo ndə mbəseyan ɓiss kən ən siyo kwasə ɓaats emnabs ɓən siki sas pərtərawa a tirkrs meu ɓən kər ortsɓotawa mee tene mei kiyi kada a dura emnara ɓa rəɓəd hana ndə sǎǎ hana ndə ramba hanan karkutu, hanan auna̍me, hanan lara hanan ndə kwehɗe ngaa ndə keẽ mee kwende yi fəd ɓaats-ɓaatan sǎǎd ma pər bəkawa ma mala bəkawa nə hana ka ndə gwalgire hanah na hana kanbiss a puttǎǎɗiwa u kaah yi nasə kwangto mee yise wa ə ndə siyo ɓaata pidas pərtərs nee ɓə kər orts ɓots ɓa. tīī bən mon mei ɓosotofa, maꞌa’ bəka ɓoso pər bəka ɓoso kaah yi na ɓən ko kuma keẽ ɓoso kaah yi na ɓasə mei kə ɓə konggo ma yaa ɓə pəraa sasera wa yiteẽ ete kiyaa hobo ko kauna ki yaa ribi yi wod ham ngaa saã mədkəra ma saã ɓən mon mei mee yi teẽ təne tene keẽno monma mee yitas afer pannsəwa ra ete kì yi kaã yí woɗo pə ndə siyo saẽmse ɓən siki saa pərtəra ws. Təne mee ngə pər bəkan mee sə pamma saã mee yi tiki ngə nə ko kuma yi ríbi ngə nə mee pam ma maatəmsꞌíms a fer ꞌusu kə nga kās ngə wodo ɓaats ɓaats emnaba ɓən mon siyo kən mee mínda ete a pərtərs siyo kəyi kaã yaa todo, ɓən mon mei ɓəb aron ɓəsəsa rəbəb ə ndə siyo keẽns keẽna emnama pelele ɓan tomsə orts ɓts a pərtəra wa hana irin nan namonaya’ yín tom yín tom yín tom orts its a pərtərs ma sentsꞌits u kaah yi nasəsəwa a kaãməra ɓoms u kaah na ɓəsə mee ɓosoto kə bə siki sikoo a kə bə tom orts ɓota a pərtərawe, auna me ke kən ko ngə tomni ngə tomni yi pəta yi tom ortaꞌits a kaah ra ko ngə bəd ma dəda nara yi pəts yi tom ortsꞌita a kaara mədəkəra wera to ko ngə tomtomni nga hiki nga tì ta. A osa mee yi tom orta ꞌits yi pər yi siki ra to mee pərtəra ngən he sən le a ham ngə masir ngaa tia hunu səss, ngən he kiyi niĩ yi fom ortsꞌits emnama kən pelele bə kaã ɓə wəraa pərtəra wara ngas himbo yin sikas pərt- ara hana ngə fomni yo kaã yi fom orts its a pərtərars tiktik ra ɓaats emnama u ngə seẽ sə dur wa ngaa yaꞌa ms mbə rəmba, rəmba ngən seẽ dəwa ɓə kas’ ɓə tom orts ɓota a pər təra mei ɓosoto kaah yi na ɓə irin sents siyi ko kuma kaah yi na ɓə irin sents siyi ko kuna irín nǔwà a pərtəra mei kə ɓə tom ortsɓota ra. Emnama kən bəaats ɓosoto kaah yi ti ɓəa mei ɓosoto ortaɓota kə ɓə kəraa ma osa, kaa yim kan kana ɓə lə kər ortsɓotswwan mein pərtərs kanan ɓə kaã ɓə tom pərts a sinda.